أكيد طريقة <hesitation> تحضير كوب من الشاهي جدا سهل أول شي مكوناتها ثلاث مكونات الماء والشاهي والسكر بعدين نجيب موية حارة نسكبها على-ال- أوراق الشاهي، ونتركها تتخمر لمدة ثلاث، أو خمس دقايق، بعدين اظيف لها السكر يعني اختياري وتتقدم، وبالعافية.